Manua ma au pana pea au musa'a laku au gorenga. au gorenga mama au unea rea semur, au unea rea semur ma musti aku pakesidi pake bawang pute, bawang rowo sidiria ya ha pea pake musti asam jawa ha baru au una rea semur, semur pe ma pea au una rea ayam geprek, ayam geprek ma musti au pa, au pake na bumbu pake uni nuriaya. pake bawanu para huda. huda ya ne'e ha baru au campura lakuna dona nikome tarigu lohansa kapa masako ha baru au goreng'a musti au pake keriu loansa riaya baru au gorenga. Ada yang manua ma anuaya manua lalapan ma au uhutu apea au ungkapa, au ungkap apea ma musti au gorenga au loiya pea au goreng'a au goreng ape au ma loi au loiya nehe pe ma manua keduke ada yang au hutua, au hutua mumata una rea, sate mama au una lakuna kacang au titona kacang ha baru sotona kacang nise kedu baru au loa kang au pi pake nasi pute nasu mete lohansa ha baru au una rea ina wewena rea au soha ya nehe. Kea manua keduke ma au une rea au garu ma cuma au pake bawang pute borowo mahe ta ha laku sidi ma manta ma pea manua, manua ma rea opor auna opor ma musti au pake ina sidi lohana. ina sida. ina ei uninu ha lau pake kemiri. pokoknya musti au pake kemiri he riaya baru au loa ka. au loa mumata ma bukan loa ku masa au loa kumata pe ima laku loiya au loiya pe ma ha laku au titika nise mejahaha, meja ma.